ما مختلف مملکتونه لیدلي دي لکه ایالات متحده، جرمني، فرانسه، ا، بلجیم، افغانستان، دوبۍ، قطر، پاکستان، ا ا، تاجکستان هند او داسې نور.